Ia, i ziôty zen̈y ten̈a ny ilain̈a zen̈y teknôlôjÿ amy fizahavan̈a toetr'andra. Ary ten̈a ny ara-dalàn̈a tsara. Fôtony zen̈y ziôty koa hizaha ombian̈a koa tan̈àna misy siklôny? Afaka zahavan̈a amin'ny alalan'ny teknôlôjÿ zen̈y raha io bèka zen̈y afaka misoroko zen̈y ndreky afaka afaka mioman̈a zen̈y vahoaka jiàby.